A kiu eo to iu rakah no sih a kiu kavura. A pespra tah e nom to nungnung nem sih pa kavura, nom to rep garas vovoan rep tavir ama kosin na uer, bihaen po kenom pa hihip. Nom pa ununun, ununun ama uer. Ununun ununun na antoen nom to vahik a block uer boneh. Behaen po kenom pa- behaen po kenom pa kap, kap ama peos, peos ino uer. Kap ahik akah ina ma hip uer nom to ununun bahaen o kenom pa bore, bore vahik no pa dede pet pa haus paiaman. Haus kavura veh, nom pa dede varak nen. Antoen bi te o kukon o boen be nom varak nen, varak nen a kavura. Behaen po, nom pa, kap toep, kap toe- kap toep ahik nom pa moesmoes aban moesmoes a kokori ama o uer. Behaen po kenom pah, su man po- su man po ama bek kavura. Susu vahik behaen po, de pa vavoen.